Mtsigi nak di't c̲h̲ixkwaꞌ lidz nak lo lo yag o lo lën yu mer skin bal diꞌt c̲h̲ixkwaꞌ lidz, ga c̲h̲ixkwaꞌ <hesitation> këzë lidz gana or lëꞌ xlaꞌn gow chu man ga xnaꞌs man lo xigixtuꞌ a xgolbe xgolbe man gixtu xkaꞌ sti man, xgob nc̲h̲ala man axta kë un sdzinn lo lidz, ga dzekna c̲h̲ow man <hesitation> man xgaꞌ lo gixtuꞌ. <noise>